कुकुर ले सामन्यतया सरिर का अङ्गहरु चाट्बटि, पुछर हल्लाइबटी ,घर को सूरक्षा गरबटी, मालिकले भन्या क्रियकलाप गरबटी आफ्ना मालिक हरु लाइ स्नेह धेकुनानु ।